ti tioko ka´ra ti tioko ti va´a ti va´a ti sa ti´ni ti´ni ti ni´ni sa ni kuaari sa sa´a ni kuaari ni tavi ri nùù ñuu yo ra tika ra kò´o ña sia´si ri´ka tyii ña isia´ri hua ta´yaa ta´yaa ntee ya yaa parixi ta yaa ñaa ita ita ntutyi ka ita nta ita kuumia yaa ra ika tiviri ika ikaa ntoori´a isia´ri ra ta koo ri ha ka tyi ni kisíaa ti ti tioko ti ii´va ka ti ti ti´ni tyintaa na vasi sativi ri sa´naa ri ña va´a ya ñuu yo ra ni tyintgana ri i´su tini tavi saa kuu ri tyi tii ti ni kunu na ka´kun ni kunu na ri ñuu yo tava sa´na na na sa´na ri ña´a kasí´a tioko li ti va´a ha´ra ta viti ra kò´o ña´ka tani sioo toiko ti va´a lika ra nùù taku tiempo ni kisi tyi tisi´n ra ni sio´ntuaa ya´vi ni ntakii na ra nùù nu ntuxi ya´vi ka in ri tivi ri ntuxi tivi ri ña´ka hua ni isia´ri ñaka hua ntaku mii ñaa nta´a itu ta yaa xikama ña´a kuu ndixi ha ya´ra ñaka sia´si ri ña´ka ña´ka kuu ña sakasíari sée ri sakasíari nahua kuu mia tyiko mii´ri a sini mii´ri a yuku hua´a ya tioko sia´si yuku ra ya tioko sia´si ñá ña vixi ra yaa tioko sia´si ñaa-m sia´si ñaa tivi ita rataa ntiiña ka hua taku tioko ti va´a ni sio tyi tisi´n ta yaa u´un iñu kuíaa usia kuíaa tyi tisi´n ra ñaka hua ni isiari ha´ra ni sioo ti va´a ra kò´o daño kò´o kuatyi ni sari kò´o ña na´a ni kee ri kò´o ntii nu ñaa campo ni isía´ri ra ta viti nùù ni kunu na ti ti kini ha ni tyintaa na ri tyi na´a ntoo ñuu iko´yo ra tyi ntoontuva na ya xu´un ra ni kunu na ro´ka vasiri kò´o ni kisi ri ña ña kisi ri kisia mii´ri tyi ni kisina ni kisi natakana ri nùù karru vasi ri nùù tu tu sika ha yaa vasi na si´ri ra naka kuu na ni kunu ri ñuu yo´ra ñaka tyu ni ntii tioko va´a ha ni sa´na ri sa´nta mii´ri ha ntoo viti kaa´ri nùù nu nu ntoo ñaa ña kasía na ntoo ña vixi sia´si na ntoo ñaa ña isia´na ntoo ixta na nto ntayu na ntoo ra ika kii nti kiitu ri´ka isia´ri ra ta tioko va´a ha´ra kò´o ri ka kua´ri ka ni na´a ri kò´o ri kò´o so nu tioko va´a ha´ka mii´ra ntee ra kò´o kò´o mi tioko va´a ha tyi tini kunu na ha tika ku´ri ti tyinta´na vasi ha tika Kuri ni ni sa ni naa ti tioko va´a yo ra viti ra kò´o tioko ha nta´aña ti ti kini ha Kuri ntakonto kasia´ri ñaa isía´yo isia´ri kò´o kò´o inka ña siasi ri ka